joonde welnde e nder ndu duniyaaru e hawti e matsalaaji, e kalubaaleji a mbawaata hennɗi sai ni njooɗorɗe e maari, ngam joonde welnde e hawti e moneeji.